Le fotoagna na isan'ny ihignanako amin'ny hôtely fisakafoanako tsy voafaritra e matetiky asa ohatran'izah hoe mekimeky de mihinana akagny ary matetiky fihinanako ôhatra hoe na hôtely marikidrikitra za fôgna fa tsy voafaritra ny agnaranle hôtely.